Marruecos ko jae ˂hesitation˃ arakae gunoi colonizacion francesa gunoi independencia milnovecientos noventa y seis jare mopeti rey gureko erei jare jae oime ikorepoti reta jaekavi jokua ko ojo mopeti teta ipora rami